Fanomezana tsara indrindra foana no fidianao ah, ary deba be mintsy kay zany le olona miaraka aminao any matoa mahavidy an'ny itony zavatra tsara be tony, sa hoe mba te hanana ny tsara de mifidy ny tsara foana, de raha tsisy fidianay tsony moa zany le tsara de mba ahoana no ataonao ity ka?